عشان أعمل كعكة أنا ممكن أفتح برامج الطبخ اللي على اليوتيوب أقدر أعرف المكونات وأبدأ أ ـ أعجن المكونات دي في بعض مع إضافة الماء لحد ما أوصل للعجينة بتاع الكعكة وبعدين أبدأ أ ـ أعمل الكعكة على صاج وأبدأ أدخلها الفرن لحد ما يتم سويها.